annin ee malanin uwezo yaani binnesit gar uf galchaa ant kannen an bines dursa an ito lawwon itaa, lawwon maan ennan lawwon ee inin binaadam won gudda it kanna barakka kabeni aminen baraka kabeni biaadam fon itr kaneni, anen enen it kaneni dub aminen won dibi hinfenuu bines worran kun kullin dib ede hiilaleni ammotu ee lawwon dib edeni ilaliti abbanii horri kaba maan ennan malan kaned, malan sagale kab sagele ant kannenii, malan bare bultoa hinkabn bare bultoa cchole ant kanneni anen inamakan anen it kanna dub wontanaf illalum tanaf anin lawwon itee bines dibi lakkise.